نحاول نعمل كل شيء في النهار وقت اللي فما ضوء الشمس آآ الحاچات اللي اللي نچم نعملهم في النهار الكوليكا نعملهم آآ كي تبدا الدنيا ضاوية يعني وكي-كي-كي أحنا ياهبط الليل نولي نرقض يعني من آآ منعملش حتى حتى أكتيڤيتا يعني هكاكا نتصور اه يتعدى العام بسلام.